الصراحة كان والدى أكثر شخص له تأثير كبير على حياتى، كان دايما يشجعنى على التعلم والعمل الجاد، كان نصائحه حول أهمية الإلتزام والمسئولية، أثرت في شخصيتى وشكلت مبادئى، كان شخص كريم، كنت أجتدى فيه، كان دايما يعلمنا مبادىء الأخلاج، كان شخص الكل يمدحه بكرمه وأخلاجه.